सब्बै पन्छिहरु को कुराकनी गर्दया तरिका फरकफरक हुन्छ, एकअर्का सित । सब भन्दा महत्वपुर्ण तरिका भनेको चाइ उनको आवाज हो । उनि एक समय अवस्था हेरिबटि एक प्रकारको आवज निकल्दान जसो कि उनिहरु लाइ समस्या पर्यो आफ्ना साथिहरु लाइ बोलौनुपर्यो भण्या उनरो आवाज एक तरिकाको निस्कन्छ । आफ्ना बालबच्चाहरु खोज्दु पर्यो भन्या तै बेला आवाज अलग निस्कन्छ, अनि तै अतरिक्त अर्को भनेको चाइ सारिरिस क्रियकलप हरु कोट्ट्याउने यता उता गर्बटि पन्छि हरु एक अर्का सित कुराकानि गर्दान ।